למשל ס'געווען א כאראקטער אזויווי ספיידער מען און ער האט גע'הרגעט א זייער וויכטיגע מענטש, ער האט גע'הרגעט די פרעזידענט, און ער זאגט נישט פאר קיינעם אויס און ווייל אויב יא גייט מען אים מער נישט קיינער גייט אים נישט לאזן מער העלפן קיינעם און מ- מ'גייט די מענטשן וואס גיבן אים די כח קענען אוועקנעמען די כח פון אים, און מקען אים אפילו הרגענען <hesitation> סאו ער מאכט זיכער קיינמאל נישט צו רעדן פון דעם.